ала келші өзіңмен бірге мәңгі есте қалсын осы кезім
шын сүйеді шын сүйеді жүрегім сені
мен қалаймын болғаныңды қасымда енді
шын сүйеді шын сүйеді жүрегің мені
махаббаттың бар күшіне сенгім келеді
түн аспан жарқырайды алыстан біз үшін біз үшін жұлдыздармен жарысқан
бір қадам саған қарай ұмтыламын өзіңе өзіңе неткен жаным жаным жаным асығамын
жаным жаным жаным асығамын
қасымда бол сезінемін құшағыңнан төгілген маған берген ыстық сезім ноу
ойнайсың менімен ойнайсың сен қуанып қаламын маған күлсең
еркелетерсің мені өзің балдай сөзің
түн аспан жарқырайды алыстан біз үшін біз үшін жұлдыздармен жарысқан
бір қадам саған қарай ұмтыламын өзіңе өзіңе неткен мен жаным жаным жаным асығамын
жаным жаным жаным асығамын
түн аспан жарқырайды алыстан
бір қадам саған қарай ұмтыламын
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз нөл нөл
жаңалықтар
студияда таңғы жаңалықтармен жандос сейдаллин
түркістан облысында жол көлік оқиғасы болды қаза тапқандар бар оқиға орнында микроавтобус жүк көлігімен соқтығысқан
салдарынан бес адам қаза тапты деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
микроавтобус жүргізушісі және алты жолаушы әртүрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді
соқтығыс себебі мерседес маркалы микроавтобус алдында келе жатқан камаз жүк көлігінің алдына шықпақшы болған нәтижесінде жолапаты орын алды
осы деректі қазығұрт аудандық полиция бөлімшесі тіркеуге алып сотқа дейінгі тергеу шараларын қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің үш жүз қырық бесінші бабы бойыншы жүргізіп жатыр
полицейлер оқиғаның мән жайын анықтау үстінде
арыста толық жөндеуден өткен үйлер саны мыңнан асты
осы уақытқа дейінгі мәлімет бойынша арыс қаласында бір мың бір жүз жетпіс екі үй қалпына келтірілді
құрылыс жұмыстары тағы төрт мың бес жүз төрт жеке тұрғын үй құрылысымен көпқабатты тұрғын үй нысандарында жүріп жатыр деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
қазақстан республикасының индустрия және инфроқұрылымдық даму министрлігінің вице министрі қайырбек өскенбаевтың жетекшілігімен үйлердің маниторингі және құрылыс барысын бақылау күн сайын жүргізіледі
еске сала кетейік елбасы мен мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша барлық бүлінген және бұзылған нысандар екі мың он тоғызыншы жылдың бірінші тамызына дейін тапсырылуы тиіс
алматы әкімі көпбалалы отбасыларға арналған бақытты отбасы орталығын барлық ауданда ашуды тапсырды
сонымен қатар алматыда тұрмысы төмен және көпбалалы отбасыларға қолдау көрсету үшін жаңа жұмыс орындары ашылады деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
қала әкімі аудан әкімдеріне жыл аяғына дейін аз қамтылған және көпбалалы отбасылардың мәселелері бойынша осындай баламалы орталықтар ашуды тапсырды
бұдан өзге іскер ана бағдарламасын әзірлеу және бір ай ішінде оны іске қосу бойынша тапсырма берілді
бұл бағдарлама қажетті заттарға қатысты көрсетілетін шараларды анықтайды
қазақстан халық ассамблеясы еліміздің серия кітаптар қорын толтыруға атсалысады
осы мақсатта қазақстан халық ассамблеясының ғылыми сараптамалық кеңесі қолжазбалар және сирек кездесетін ұлттық орталығымен меморандум жасасты деп хабарлайды қазақпарат тілшісі
меморандум аясында елдің тарихына мәдениетіне және тұрмыс жағдайына қатысты қолжазбалары мен сирек кітаптардың құндылығын анықтау аудару зерттеу және ғылыми айналымға енгізу қолға алынбақ
сонымен қатар кітап жәдігерлерін қалпына келтіру олардың каталогын жасау цифрлық жүйеге көшіру қолжазбалардың цифрлық көшірмелерінен микрофильмдер жасап сақтау салаларына ғылыми тәжірибе алмасу көзделген
әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін тыңдайтын боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз жеті градус ыстық нұр сұлтанда плюс отыз бір градус
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
бұл ғаламда сені таңдадым бағым сені таңдап алғаным
орындалар барлық армандарым
бұл ғаламда мендік жүрегің сол жүректі сақтап жүремін
тоқтағанша оу тоқтағанша
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман жарқырайсың таңнан алдан жалған
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман жарқырайсың таңнан алдан жалған
бұл ғаламда сенсің сыңарым бақыт үшін төздім шыдадым
мен биікке өзіңмен шығармын
бұл ғаламда мендік жанарың жанарыңды сақтап қаламын
жыламайсың оу жыламайсың
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман жарқырайсың таңнан алдан жалған
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман жарқырайсың таңнан алдан жалған
бақытты күндеріңді бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман жарқырайсың таңнан алдан жалған
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман жарқырайсың таңнан алдан жалған
таңғы шоу
сөздері қандай күшті мына әннің
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы дейді ме
дауысы қандай күшті мына қыздың
дауысы күшті бір қызды шақырдық
таңғы шоу жұлдыз фм радиосының әуе толқынында ств арнасында және инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
бүгін бізде қонақта әйгерім мамырова
қайырлы таң көп көп рахмет
шүкір әдемі батыс қазақстан облысы ақтөбе қаласында дүниеге келген дейді
жоқ қаланың өзінде емес і қандыағаш деген жерден
мхм ақтөбе облысы мұғалжар ауданы қандыағаш қаласында
бірақ і көп адамдар өзім білуімше сізді оңтүстік қазақстан облысынан деп шатастырып жатады иә
достарымның көбісі енді шымкенттік оның ішінде жетісай қаласынан іхі сол себептен
сынықтан басқасының бәрі жұғады дейді ғой
ұқсап кеткен сол себепті көбісі ойлайды ау деймін тоқсан пайыз адам шымкенттікі деп ойлайды екен мені шынымен
сонда сіз сияқты сөйлемейсіз мүлдем
жоқ сөйлеймін ғой енді бірақ ііі мен біраз болды ғой енді
ал ііі кім мысалы кім мысалы кімдер олар
өте көп атын атап түсін түстемей ақ қояйын бірақ өнерде жүрген достарым болсын
иә ол папамнан бастап
папа дейсіз бе оны папа деймін
енді менің папау деген әнім бар ғой сол бейнебаянға менің әкемнің рөлін ойнап түскен тұғын іхі
ы содан кейін папау деп еркелеп сол кісіге
сол бейнебаяннан кейін он бес килограмм қосты дейді сізді жоқ
жаңа ы көлікте ән айтып отыр еді ақұдай қыз дейді
ақұдай деп біздер жаңа не жақта қызылорда жақта айтады жахайымдарды іхі әлім кіші жүз мхм мен кіші жүздің қызымын өзім
мхм мәлік сәлем айтыңызшы рахмет дейді
әйгерім мамырова әйтеуір келдіңіз ау жұлдыз фм ге таңғы шоуға дейді
ассалаумағалейкум қалайсыздар жетісайдан жалынды сәлем
і нөмірлеріңіз қандай дейді үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір алматы қаласының бағыты сегіз жетіз жүз жиырма жеті
і ассалаумағалейкум түһ бүгін жанды дауыста әндер тыңдайтын болыппыз ғой дейді
осы дауысыңыз бала кезіңізден осындай ма дейді иә
көбісі ойлайды жаңағыдай қарылып қалған ауырып жүрсің бе жазылып кет
тоқсан пайыз адамдардың менімен сөйлескен адамдардың сұрағы осы болады
жоқ мен і кішкентай әйгерімнің дауысын сондай дауыспен елестете алмай отырмын
жылағанда да осылай жыладың ба сонда
жыласам да күлсем де осы дауыс мхм бары да нары да
отбасыңыз жайында айта кетейік енді бізді ств арнасынан бүкіл қазақстан көріп отыр ы туыстарыңыз көріп отқан шығар
иә отбасыңыз жайында ыыы отбасымда і ата анам ыыы және туған бауырым бар екі ағайындымыз мхм
олар қайда қазір олар ақтөбеде тұрады мен өзім арман қуып алматыға келгеннен осында қалып қойдым
қашан келдіңіз неге келдіңіз
жоқ оқуды оқып бітіріп сол осы шығармышылықпен айналысуға осында келгенмін
шақырған шығар біреу
бағыт бағдар берген ағам алдыңғы
жоқ ыыы ең бірінші шынберген сүйлеменов ағамыз іхі
сол кісі арқылы мен әндерімді жаңағы ең алғаш бірінші жаңағы әнімді сол кісіден алған болатынмын
репертуарымның примерно бір жетпіс пайызы сол кісінікі шығар әндер
одан кейін алматыға келіп жаңағыдай осы жаққа сіңісіп жаңа достарыммен ортаға орта белгілі бір ортаға сіңуіме себепші болған сол нұрболат пен әбдіжаппар десем қате
былай дейді ассалаумағалейкум і өте сүйкімді қыз екен дейді рахмет
нұрлыбек сапарбайды құттықтап қойыңызшы ақтөбе қаласында өткен бақытты бала конкурсынан бірінші орын алды дейді бірінші вокзалға бара жатырмыз күтіп алуға дейді құтты болсын
і қайырлы таң қазақ елі қазақтың қарапайым жігіті қалдарыңыз қалай жақсы шүкір жасы нешеде дейді жиырма төрттемін
иә жиырма төртте басы бос
бірден айтатын болдың жиырма бірде олай айтпайтын ба едіңіз кішкене жаңағыдай басың бос па деген сұраққа
сәл құпия деп
жиырма төрт бос бос деп
құрсын басым бос деватқанда басың үстелдің үстіне түсіп қалса
наргиз жаңағы әнді таңғы айтсыншы дауысы өте күшті дейді онда былай істейік
біз қазір үзіліс жасап алайық әйгерім мамырова ы әдемі ән орындаймын дейді
мхм одан кейін наргиз дайындалып алсын наргизге де ән айтқызамыз бүгін таңғы шоу жалғастырамыз
таңғы шоу
торына түсіп мәжбүрдің келмесе күткен ләйлісі
мәжнүннің мұңы мәжнүннің ләйлінің ғана қайғысы
ақ бозатының құлығын ақ боз ете қап жібегі
төлегенім деп жылаған жібектің ғана жүрегі
ақ бозатының құлығын ақ боз ете қап жібегі
төлегенім деп жылаған жібектің ғана жүрегі
керек те бәлкім керексіз әсерсіз нөсер төккені
күзбенен бірдей кетерсіз еңілік гүлдің көктемі
қоспаса тағдыр уақыты махаббат кейде аяусыз
қозысы болды бақыты баянның ғана баянсыз
қоспаса тағдыр уақыты махаббат кейде аяусыз
қозысы болды бақыты баянның ғана баянсыз
ғашықтар едік біздер де айналатындай аңызға
шыққанбыз бақыт іздеуге жүргендей айналамызда
ғашықтар едік біздер де айналатындай аңызға
шыққанбыз бақыт іздеуге жүргендей айналамызда
бақытқа жете аламызба аңызға айналамыз ба
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
алақай таңғы шоуға әйгерім мамырова келіпті ақтөбе облысынан сәлем деп жатыр
сәлем сәлем баршаңызға
ыыы қалайсыздар ыыы бұл қызды астанада жастар театрында көргенмін
жастар театрында мхм сол жерде ән айтып па едіңіз
жалпы астанаға барып па едіңіз барып тұрамыз ғой енді жаңағы конгрессхолда болғанмын бірақ жастар театрында болмаппын шынымды
магнитный қылықтары тартып тұрған жоқ па жаке
сөз жоқ бәрі әдемі дауысы әсіресе дейді
сіздің сұлулығыңыздың сыры неде әйгерім ханым дейді
күнде таңертең сиырдың сүтіне шомыламын
а сиырдың сүтіне шомыламын иә әзілдеймін
а әзіл ме әзіл әзіл айтуға ұмытып кеттіппін
сеніп отырмыз ғой біз негізі
ал ыыы әйгерім і бүгін тақырыпқа байланысты сізден сұрайықшы іхі
не істеп үйренгіңіз келеді деген тақырып алып отырмыз бүгін
і енді әншілік бар екен ы жаңағы көп нәрсе үйренгім келеді әлі
соның ішінде ең қатты үйренгіңіз келетін не
көптеген аспаптарда ойнап үйренгім келеді і
қазір ыыы осы уақытқа дейін қандай аспапты ойнап үйрендің
домбыраны енді енді үйреніп келе жатырмын әлі де барып жүрмін
үйде де жаңағыдай артып қолым қит етсе тек домбыра ұстап
иә бүгін айтпақшы әйгерім ы жалғыз келген жоқ гитарист жігітті алып келді
ол жігіт негізі і біздің ы тыңдармандар көрермендер таниды бұған дейін де келген
қазір ыыы келесі сағатта ы ол жігіт қатарымызға қосылады
жұлдыз жекпе жектен кейін анау үнемі сізге критика айтып отыратын қызға көзқарас қалай қазір көп жынға тиді өзі гүлбахрам ба еді аты кім еді дейді иә
сол кісі өзіне көп не
жоқ ол кісіге ешқандай көзқарасым өзгерген жоқ ііі рахмет көп көп сын айтылу керек қой ол жерде
жоқ неге ол сізге теріс сын айтып отырады ма барлық уақытта иә иә
енді арасында әйтеуір м жарайсың өте жақсы орындап шықтың деген сияқты да көптеген комплименттер де айтып отырды
бір жағынан жақсы пікір де айтып отырды бірақ көбіне көп жаңағы жаман пікірлері көзге түскен болу керек енді
білмеймін ол кісіге ондай ешқандай жаңағыдай ешқандай
ол кісі салтанат бақаева әпкеміздің енді жанашыры болып қолдаушысы болып келгеннен кейін ол кісі сол
міндетті ол жерде мхм мейлі жақсы бол мейлі жаман бол
мен де сондай міндетті болғанмын барған кезде
ыыы мен кімге а мен ернар айдардың қолдаушысы болып бардым ернар айдар хабарласып шақырып қойғаннан кейін келісім беріп қойдым
одан кейін бағлан шақырғаннан кейін мен енді бағланға да бара алмаймын ғой оның үстіне ернар мен бағлан бірге шығып қалды ма сондай болды
сол кезде мен мысалға ы бағлан және менің достарым барлығы мен ернар жақта отырмын
талғат деген ағасы өтінгеннен кейін сол кезде мысалға
мен де сізді шақырғанмын сондай рөлге кіріп отыру үшін
баруым керек еді гүлбахраммен ұрысқым
анау неге шығып
папам ұрысты ол кісімен
әжептеуір жақсы қыз ол жақсы кісі иә ол қазақтың қызы ғой енді
былай дейді ііі наргизаны әнші қылып жібермеңіздер күнде бір ән сұрап дегенмен дауысы әдемі дейді
наргизге деген ән жарасады
ұялып майысқаны өте жарасады екен өзіне дейді түһ
ақтөбедегі сиырлар аекең барса қашатын шығар
бұл мамырова ма дейді иә
әйгерім ханым керемет әнші ғой қазақтың маңдайына біткен дейді
қазақтың қызы қандай сұлу
ей жаным осы әйгерімнің папау әнін менің екі жастағы қызым көріп қосылып айтады керемет сүйкімді қыз жарайсыз дейді рахмет
қазақ аруы болатын қыз ғой дейді түһ шіркін
о әйгерім сізді ы сізді көрдік қой эфирде дейді ыыы құтақандай ақтөбеден нән сәлем бердік дейді
мхм ал енді ауыл жаққа қашан барып қайтасыз әлде келдіңіз бе сол жақтан
жоқ ы барып тұрамын барып тұрасыз ба ммм ай сайын енді той болады тағы басқа болады деген
демалуға қашан барасыз демалуға ауылға ғой иә ауылға ғой сол
не сен бұндайыңды білгенде мен таңғы шоуға шақыра беретін едім ғой сені
жұмыс іздеп жүрген жоқсың ба
бізде қазір кім ақбибі екі аптаға демалысқа кетіп еді
шықса барлық ақтөбе барады және құрт шыбын и жәндіктер дейді қайда барады
жаке мына қызға плотно сынып қалдым дейді
точно әйгерім мамырова ма жоқ жиырма төртте ғой енді
сен жиырма төртке келгенде сен де осындай боласың ба наргиз
әй жоқ оған болмай қалуың мүмкін сол үшін сен көбірек кітап оқы
жарайды әйгерім сізге әндер ұсынғымыз келеді дейді қайда хабарласамыз дейді
ааа парақшамда бір нөмір тұр сол нөмірге жіберсеңіздер болады мен міндетті түрде көремін
әнді жетесіне жеткізіп орындайды жекпе жекте і не дейді жеп жіберді ғой қарсыласын дейді молодец дейді
і жоқ өзіміздің жұлдыз фм нің қыздары күшті дейді
і рөл ғой деп ііі жекпе жектің сырын аштыңыз ғой дейді
жоқ енді рөл ғой енді сен мысалға мен наргизді қолдауға келіп әйгерім ән айтқан кезде ой әйгерім күшті айтты демеймін ғой мысалға
бүйтіп неғылмаңыздар мейрамбек ағам ұрысады ертең
жасұлан мырза әйгерімнің сағынғанда әнін беріңіздерші дейді
мінекей гитарамен тағы қандай әнді орындайсың бүгін
түрікше әнін орындасам ба
үнді әндерін айтпайсың ба үнді әндерін алдында айтқанмын
араб әндерін айтады арабия ма деген керемет бір
а сол ма бәсе
сол дубайда болған кезде тыңдағанмын дегісі келіп тұр ғой
мынау ы кейбір қазақтың қыздары шетелге барып қалып қойып жатады ғой м
наргизді құдайға шүкір әкеліп тастады ғой дубайдағылар
әдемі ғой әдемі әйгерім дейді мә мына қыз жаман ерке қыз сияқты ғой дейді любойын шынымен өзіне ғашық қылады қылығымен дейді
мына қыздың күлкісі не деген керемет дейді
наргиз ханым әнші болады ау осы көп ұзамай дейді мүмкін
мен наргизге айттым дайындал дедім бүгін ән айтасың дедім әйгерімнен де жанды дауыста әндер тыңдаймыз жаңа тыңдармандырымыз сұрады ғой
нурбуллин жаке дейді ау ассалаумағалейкум
ііі көздері әдемі екен дейді жаке күшті қыз екен дейді иә жаза
жаңа бір тыңдарманымыз сұрады сағынғанда деген әнін қойып беріңіздерші деп іхі
нұрғазы біздің өтініш орындап үйреніп қалған ғой кеттік
эфирде таңғы шоу
келсеңші ауылыма ерте күн көрпе жамылғанда
бассаңшы бауырыңа еркем кеудеңде жаның барда
жаның барда хақың жоқ сағынбауға
өтерсің көлден ағыннан да жетерсің белден тауыңнан да
жаным ау мені сағынғанда
өтерсің көлден ағыннан да жетерсің белден тауыңнан да
жаным ау мені сағынғанда
сенсіз де желден жүйрік жылмен жылжиды айлар алға
сүймеген болсаң егер мүмкін серт берші ойламауға
ойлағаннан ойлашы пайда бар ма
жүрсең де мейлі қай ғаламда жүрегім жүрер айналаңда
жаным ау мені ойлағанда
жүрсең де мейлі қай ғаламда жүрегім жүрер айналаңда
жаным ау мені ойлағанда
жүрсең де мейлі қай ғаламда жүрегім жүрер айналаңда
жаным ау мені ойлағанда
өтерсің көлден ағыннан да жетерсің белден тауыңнан да
жаным ау мені сағынғанда
жаным ау мені жаным ау мені сағынғанда
таңғы шоу жұлдыз фм де
әйгерімнің әнімен пробкада тұрған кайф екен деген хат келіпті
ы осы сағынғанда деген ән туралы сөйлессек қазір
және қайдан шықты бұл ән қалай туындады
ммм екі мың он жетінші жылы мен екі мың он алтының аяғы екі мың он жетінің басы бір жылдай бір не болған жаңағы
шығармашылықта үзіліс болды да мхм сол үзілістен кейінгі шыққан бір ән
і шынберген сүйлеменов ағамыздың бір жаңағы ііі қоржынында қалып кеткен ән дейді ғой
бұрында шығып қойған екен негізі
иә содан кейін орындаушысын таппай вообще жаңағы бермеген әншілерге көп мхм і үнтаспасында тұр екен де
сонымен жеңшеммен сөйлесіп алғанмын ғой
сосын сөзін аян сейтов ағамызға жаздырып шығарған едік
ол жылдары емес одан кейін бертін келе енді енді тыңдармандар
аян өзінің идеясы ма әлде идея сіздікі ме идея аян ағанікі
іхі ал өзіңде өміріңе тікелей қатысы бар ән бар ма жоқ
өзің тапсырыспен жаздырған жоқ жаздыратын болсаң ол қандай ән болуы мүмкін
махаббат туралы мүмкін бірақ мұңсыз
мұңсыз иә іхі
әндерімнің барлығы мұңды
былай дейді әйел қылып алсаң дым тыңдата алмайтын боларсың приколға айналдырып жібереді ғой дейді
жақсы ғой ұрыспайсыздар ұрысып жатқан кезде де приколға айналдырып жібереді күшті
і жасұлан аға і сағат оннан кейін әйгерім мамырова ән айтады дедіңіз гитаристімен бірге келді дедіңіз дейді
онға жақындап қалды наргизді ән айтқызып үлгерейікші дейді
мен әлі дайын емеспін қайталап алайық та деп баяғыда мектепте деген қазір мен апай қайталап алайыншы деп айта беретін едік
сол сияқты бірінші әйгерім ханым енді бүгін әнші болып қонаққа келіп отырғаннан кейін әнді айтсын содан кейін көремін енді
ііі ғаділбек жанайға ұқсайды екен күлгенде дейді
дауысымыз да ұқсайды ғой негізі
ақтаудікі ол маңғыстаудікі маңғыстаудікі
мхм сіз жанды дауыста жиі айтасыз ғой деймін әндерді
бәсе микрофоннан алыс отырып мхм
не ғой ыыы демеуші бар ма демеуші әке шешем қазір оған дейін де қазір де
ой әйгерім демеуші боламын қатырамыз үйтеміз бүйтеміз сүйтеміз деген адамдар болды ма болды
олар қайда жоқ
аттарын атап кетейікші ұялып жүрсін жоқ айта алмаймын
хабарласып жаңа продюсер болайық бүйтейік сөйтейік деген адамдар өте көп болды звондап хабарласып деген сияқты
ол кісілердің жаңағыдай қойған шарттары ұнамады маған
сол себептен жайлап әке шешем аман болсын деп ааа
кәдімгі продюсерлер ұсыныс жасаған иә продюсерлер иә іхі
әке шешеңіз шарт қоймайды ғой жоқ а
тек қана ақшаны бізге берсең болды иә аман болсаң болды дейді ғой мхм
мхм былай дейді мә енді мәдина садуақасованың фанаты едім енді әйгерімнің фанаты болып кеттім жаке бәріне сіз кінәлісіз айканы шақырған дейді
кінәлі қылып жіберген бе рахмет үлкен
жаке қалайсың абзал нагиев деген жігіт осы әйгерімге өлердей ғашық дейді әйгерім ол жігітке сәлем жолдасыншы дейді
абзал нагиев абзал нагиев сәлем
ал ы әйгерім ханым енді м сізге сұрақ қойсам
жалпы өзіңіз айтып отырсыз барлық әндерімнің барлығы мұңлы деп мхм неге ондай болып жатыр
өйткені көңілді әндерді тыңдайтын ы тыңдарман жоқ па
білмеймін енді мен і репертуарымда көңілді әндер бар негізі
ы жаңағы махаббат туралы көңілді әндер эфирға жаңағыдай басқа да бір съемкаларға апарсам мұңды әндерімді сұрайды
сағынғанда жаңағы махаббат мұңы болмаса басқа да бір тақырыптың мұңға толы әндерімді сұрап өздері сол әндерді айтшы деп
мүмкін сенің ы осы дауыс ерекшелігің сол мұңды әндерді мүмкін
құлақтан кіргізіп жүректің түбіне апарып тастайтын шығар
бірақ мінез деген басқаша иә таңғалып отырмын қазір мұңды әндер айтасыз бірақ ыыы өмірде өте жаңағы көңілді адам сияқтысыз
квн ге қатыстым дейсің бе жоқ
не істедің бұрын
өнерге келмей басқа салада оқыдым ғой мен
мектеп қабырғасында да университет қабырғасында да ыыы ән айтып конкурстарға қатысып жүрдім бірақ квн деген
басқа салада жұмыс істеп көрдің бе жоқ
мхм жұмыс істейсің бе қазір мүлдем
мамандық қандай мамандық ыыы аудармашы ағылшын тілінен
ағылшын тілін шағатын болып тұрсыз ғой
ондай қатты
басқа жерде жұмыс істегіңіз келмейді ме енді көп қой әншілер ыыы
ана жақта мына жақта жұмысқа тұрып уақыт тапшы мхм
былай дейді әйгерім қош келдіңіз қашан қашан ән қашан дейді
жасұлан базарбаев сізбен қатты ойнайды қатты жарасады ойнағандарыңыз дейді
ол кісіге ренжіген кездеріңіз болды ма жоқ
алғыстан басқа ешнәрсе айта алмаймын ол кісіге көп көмектесті
мысалы жаңағы бейнебаяндарға да көптеген кісілермен танысуыма үлкен үлкен і өнерде жүрген ағалырммен танысуыма
ііі сол кісілермен бір і мысалға элементарно жекпе жекке қатысуыма да сол кісі мейрамбек ағамен таныстырып кездестірген сол кісі мхм
мхм жекпе жекке қатысуыма да себепші болған сол кісі деп айтсам мен қате айтпайтын шығармын
сол себептен ол кісіге алғыстан басқа ешнәрсе айта алмаймын
ағалық қамқор ғой енді ретінде иә
енді біздің білуімізше жасұлан ағамыздың өзінің бір жобасы бар наркенже серкібаева деген
енді продюсер ретінде ы жасұлан ағамен жұмыс жасауға
жоқ ондай болған жоқ ой
болған жоқ мхм
мына эфирден кейін қонақтың күле бергеннен үйіне барып іші ауыратын шығар дейді
і сәлем әйгерім қош келдіңіз ақтөбеліктерден сәлем дейді
әйгерім ханым сөз жоқ нағыз әнші дейді
қайырлы таң жаке ассаламауғалейкум әйгерімнің арнаған әні өте керемет клип түсіремін деп жатса мен де сол әнге сұранып тұрған ііі сюжет бар еді
болған оқиғаның желісімен құралған дейді
енді инстаграм бар ғой инстаграмың қалай әйгерім мамырова
сол жерге дайректіне жазыңыздар ыыы инстаграмда нөмір де тұр дейді нөмірге де хабарлассаңыздар болады иә
таңғы шоу әйгерім мамырова қонақта
эфирде таңғы шоу
жанарымды деуші едің күндей күлген көруші едің нәзік бірдей гүлмен
маған деген сезіміңнің барлығын жалған екен қалай білмей жүргенмін
жырақтадың ба жылатқаның ба көңіл күмбезімді құлатқаның ба
жырақтадың ба жылатқаның ба жылатқаныңша ай жұбатпадың ба
бақытыңды сенің тіледім мен жанарымда жаспен жыр өрілген
саған оңай болғанмен мен үшін қиын сені алып тастау жүрегімнен
жырақтадың ба жылатқаның ба көңіл күмбезімді құлатқаның ба
жырақтадың ба жылатқаның ба жылатқаныңша жұбатпадың ба
сөзіңді естігенде ұмыт деген теңселіп кетті бұл тұнық денем
қимайтыным сондай келер деп әлі жолыңа қараймын үмітпенен
жырақтадың ба жылатқаның ба көңіл күмбезімді құлатқаның ба
жырақтадың ба жылатқаның ба жылатқаныңша жұбатпадың ба
жырақтадың ба жылатқаның ба көңіл күмбезімді құлатқаның ба
жырақтадың ба жылатқаның ба жылатқаныңша жұбатпадың ба
жылата бермей жұбатпадың ба
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
сөйтсейші көңілді өткізшейші жұлдыз фм мен әр күніңді әйгерім мамырова оның үстіне бүгін бізде қонақта
мхм жақында бұйырса халықаралық фестивальге арнап ана туралы фильм түсіреміз соған сұраған едім дейді ерлік жазып отыр
жаңадан бастап келеатқан режиссер жігіттер ғой деймін
і халықаралық фестивальге ана туралы фильм түсіреміз соған сіздің әніңізді саундтрек қылып алсақ дейді
жоқ болады әрине саундтрек болған мхм
мына микрофонды ауыстырыңыздаршы
неге неге әйгерім былай әрі бері жылжығанда әйгерімнің ауызына қарай өзі жылжып отырмайды
кешірім сұраймын мхм сол ғой
енді әйгерім ханым сізде еркін нұржанов ағамызбен дуэтіңіз бар иә
жақында жазылып жатыр ол ән дуэт бауыржан ретпаев деген әнші
иә ақтаудың жігіті досым өнердегі өмірдегі
сол кісімен дуэт жазып жатырмыз ол ән бірақ ііі бейнебаянмен бірге шығады бұйыртса мхм
қыркүйек айларында мүмкін
кіммен дедіңіз бауыржан ретпаев а
махаббат жайлы ән бе махаббат туралы ән
бейнебаянды елу де елу ол құпия
сұрақ неге сіздер яғни батыстықтар дейді батыстың адамдары іхі сөйлегендеріңіз басқаша ал ән айтқанда кәдімгі алматылықтар сияқты айтасыздар
шынымен де логикалық сұрақ екен иә кәдімгідей логикалық
і негізі ііі кекештенетін адамдар бар ғой олар былай сөйлеген кезде кекештенеді де қатты бірақ ән айтқан кезде әнді өте керемет айтады
кекештенбейді иә иә
і салмақ қос ыыы ұсыныс жасаса дейді жоқ
үшінші адам болып па әлде екінші адам болып па
үшінші адам болып ы сәлеметсіз бе қалдарыңыз қалай әйгерім негативті комменттерге қалай қарайды екен жақсы қараймын көңілді қараймын
мхм машинада радионы қимай өшіріп жұмысқа кірсем жылатқаның ба деп күтіп алды ғой кабинет дейді түһ бәрі тыңдап
созақ еліне ән сапармен келеді ме сұраңызшы жаке дейді
ән сапармен бұйыртса осы қыркүйек айының аяқ жағынан бастап осы күзде жоспарлап отырмын
жоспарда бар бірақ әлі нақты жаңағыдай күндері қойылған жоқ сол себептен қай жақтан бастайтынымды қай жаққа баратыным әлі белгісіз ол әлі ақылдасатын нәрсе
инстаграмға қарап отырып светофорда қатып қала беремін ай ай әйгерім ай дейді
инстаграм демекші әйгерім ханым ііі жалпы инстаграмда өміріңіздің қанша пайызын көрсетесіз
аз өте аз үш иә мхм
әйгерім өте керемет өзі әдемі байсалды сырт көзге сұрақ бір үйдің түтінін түтететін уақыт келмеді ме не кедергі әлде алдағы мақсатқа жету ме әлде қалай дейді сәкен сұлтан
өзімнің адамымды кездестірмеген шығармын мүмкін
мхм сонда қазір жігітіңіз де жоқ қой жоқ болды ма
ол құпия құпия көп екен сенде өте
не деген керемет сұлу қыз радиодан дауысы үлкен кісі сияқты түрі әдемі екен ей жаным сол дейді
ақтау қаласына келін болайын деп жүрсің ау әйгерім дейді екінші рет келіп отыр осындай хат ы
құдай біледі бір нәрсені білетін сияқты жоқ бұл тыңдармандар білмейді десең
іхі дауысыңыз осылай табиғи ма әлде тамағыңыз ауру ма дейді
тамағым ауырмайды осындай өзі туғаннан осындай шыққан заводымнан
менің келіншегім боласыз ба дейді иә ол құпия
дауысы өте керемет серікбол дуэт жазу керек дейді
қалайсыңдар жаке шүкір еркін аға ассалаумағалейкум
күлкісі мен өзі смайликтен ауымайды екен дейді иә
өзінің адамын сипаттап берсінші дейді
нақты быйлай деп айта алмаймын мындай болу керек мындай болу керек деп
өйткені білмеймін мүмкін кездестірмегеннен кейін де шығар
бет әлпеті мысалға сары жігіттер қара жігіттер деген сияқты ғой ұзын бойы қысқа мхм
енді бойы меннен ұзын болғанын қалаймын ғой әрине бойы меннен кішкентай болса
бір де алпыс төрт мхм
жарайды енді өнер саласындағы адам болуы болса қаламаймын о міне болды енді түсінікті ғой әрі қарай
инстаграмда гуни жүргізбейді ме енді есіме түсті қайдан көрдім деп жүрсем дейді
жоқ өзім жүргіземін инстаграмды
түһ бойдақ жігіттер қайда қарап жүрсіңдер деген хат келіпті әйгерім араб тіліне аударғанда маубас дегенді білдіреді екен ұйқыға қалайсың дейді
ұйқыға күштімін ғой
ы әйгерім ханымды билету керек бидің түбін түсіреді дейді түһ
инстаграмда көрген болу керек
ы байлығына қарайсыз ба дейді жігіттің жоқ
әйгерім мен сізді күтіп отырмын байтұрсынов қарасайбатырдың көшелердің қиылысында дейді
меніңше бауыржан ретпаев екеуіңіз керемет жұп болар едіңіздер өнерде жүрген жұлдызды жұптар ыыы шаңды қақтыратын дейді
тек ііі тез кездестіруіне тілектеспіз алла тағала ана болуды нәсіп етсін дейді
әйгерім мамырова бізде қонақта үзіліс жасап алайық содан кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
ақ жүрегі айдан анық жайсаң мінез жаны тұла бойы ханға лайық анашымның жары
бұл әлемде бар ғажайып біздер оның сәні әкем менің таңғажайып жарасады бәрі
бұл әлемде бар ғажайып біздер оның сәні әкем менің таңғажайып жарасады бәрі

пап пап папау жұлдызыңмын жарық жердегі
пап пап папау көңілімді таптың іздеп пап пап папау шырағымды жақтың іздеп
пап пап папау бір қызыңмын жаным сендегі
папа сөзі мен білетін қалар мейлі сынға өзің әке келтіретін өмірімді шыңға
еркелеген осы әнім ең болмаса папа анамнан соң сен сүйетін көлігіңде тыңда
еркелеген осы әнім ну хотя бы папау анамнан соң сен сүйетін көлігіңде тыңда

пап пап папау жұлдызыңмын жарық жердегі
пап пап папау көңілімді таптың іздеп пап пап папау шырағымды жақтың іздеп
пап пап папау бір қызыңмын жаным сендегі
еркелеген осы әнім ну хотя бы папау анамнан соң сен сүйетін көлігіңде тыңда

пап пап папау жұлдызыңмын жарық жердегі
пап пап папау көңілімді таптың іздеп пап пап папау шырағымды жақтың іздеп
пап пап папау бір қызыңмын жаным сендегі бір қызыңмын папа сендегі
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу әйгерім мамырова бүгін бізде қонақта
осы қыз менің келіншегім болса арманым жоқ дейді абай молдабай дым да қылмайды
әйгерім арықтап кеткенсіз бе дейді
иә қазір салмақ тастап жүрмін диетада
иә фитнеске барып жүрмін күнде
ақтөбеден жалынды сәлем жасай бер өнерің тек өрге бассын дейді
ііі қане әдемі дауысыңмен бір жанды дауыста қазір оннан кейін айтамыз
менің жеңшеме ұқсайды ей жаным дейді
күн ысыды ғой таңғы шоу бітпей жатып жаке дейді
ііі наушниктің сымын мыжи берді ау дейді
түріне қарасаң күшті әйел болатын сияқты дейді
осы қызға бола ерте тұрдым дейді қанат
жаке сізге алла разы болсын ернар айдардың клипінде сіздің дауысыңыз ба жаке дейді әрине
әттең басқа қаладамын дейді
осындай екен де күлкісі дейді мен жейтін гүл әкелемін дейді
ы әдемі жарайсың атыраудан сәлем
ііі семіріп кетесің көп жеме тәттіні дейді
ііі через сайрам чайханасы десей
базар жоқ қазақтың қызы деген осы ғой дейді
қалың малға төрт боталы нар мая жеткілікті ме әйгерім

болды атсаңыздар ата беріңіздер
жақта қалың мал қанша болып жатыр қалың мал жоқ қой бізде
жоқ па батыста қалың мал жоқ қой
мен естігенмін оралда жоқ деп енді
батыс қазақстан облысында негізі негізі әке күші ана сүтіне
ақшалай береді көбіне сосын жаңағыдай
қанша ақша беріп жатады әдетте шынымды айтсам сұрап көрмеппін
мхм ііі алып қашып кетуге қалай қарайсыз қарсымын
ал ақтөбеде қырық бес градус дейді
соңғы кездері күтіліп жатыр ғой елу градусқа дейін
осы сәтті пайдаланып ата анасына алла разы болсын деп айтқымыз келеді дейді рахмет жаным сол мхм
і сөздердің бәрі шымкентскийге келеді өнерде жүрген де достарың шымкенттікі ғой деймін дейді иә
ы күлсе көзі жұмылып қалады екен дейді
барғым ақ келіп тұр сіздерге өз қолымнан торт жасап әттең ауруханада жатырмын жақында ана боламын кіндік мамасы болар ма екен сұраңызшы дейді
өте керемет жаңалық құтты болсын аман есен аяқ қолыңызды бауырыңызға жинап
кіндік мамасы боласыз ба дейді
біздер жақта жаңағыдай ырымдап қояды ғой негізі осы кісілерге ұқсасын деген сияқты қылып ше
ата ана ерлі зайыптыларды қояды көбіне
сол ерлі зайыптыларды қоятын
маржан он жеті ме он сегіз баланың кіндік шешесі ғой
алматыға келін болуға қалай қарайсыз і інішек че то үйленбей жүр таныстырып қойсақ дейді
астанада бүгін күн салқын шымкентский вариантпен алып қашсақ
сезімге кім боласыз сіз осы дейді
танысыңыз жоқ па сезім деген сезім деген бір ақтөбеде подругам бар одан кейін таныс подругам колледжде оқыған
бәрі әйгерім сұлу әйгерім сұлу дегенге наргиздің іші күйіп отқан шығар жоқ
он бірде студиядан шыққанда алып қашамыз дейді
наргизге ешбір қыз жетпейді дейді ой рахмет
батыстың қызы болсаңыз ұлықпан жолдасов өз репертуарынан әндер көп ұсынатын шығар осындай ааа ақылы көркіне сай қызды дүниеге әкелген әке анасына мың алғыс дейді рахмет үлкен
ыыы ауызға түкіруге қалай қарайсыз ұқсау үшін сізге дейді
тоты құс деген әнді айтып береді ме екен дейді ол қандай
әттең үйленіп қойдым қызылорда да күн осы кезден бастап жанып тұр жиырма граудстай бар ау дейді
і он он бес бала тапқан кісілер негізі кіндік шешелер
наргиз әйгерімнің қасында ойнамай қалды әйгерім жүректі
күн ыстықта ауырып тұрмын осы кезде кардиологияда отырмын дейді түһ
сіз кардиологияда ұзақ отыратын сияқтысыз
қонақта қазір ән тыңдаймыз жаңалық жаңалықтан кейін таңғы шоу жалғасады
жұлдыз фм де таңғы шоу
аласұрғанын жүректің неге көрмейсің
жарасын жаны жылы сөзі